I yee aa zii ke͂n yii zii. Iye͂e͂ si neh tam bu lo͂o͂ si lo͂o͂ ama; iye͂e͂ kii nee bu ba͂ra͂ si lo͂o͂ Lagos; i ye͂e͂ bara͂ si lo͂o͂ Abuja kii nee bara͂ si lo͂o͂ Enugu, kèra kèra ke͂n ba͂ ha'́e tuǵe sah i tɔ͂ɔ͂n nee. Ere lo͂o͂ ke͂n i'si tɔɔn nee nu a'lu o͂o͂h zua. Ere lo͂o͂ ke͂n i'si i tɔɔn nee nu a'lu yaa nyi-a zua, taa zua, o'obea nee si kii dɔɔna ke͂n, mmeh sor o'tɔɔn sah, tɔɔn c͂ tup ne a͂, tiip ne to͂p ne o'oo zua ere͂h. Then, enh, lo͂ sor o'tam tah, ba do͂o͂ a͂ retire E. <noise> Pya bág-dog̀o nɔ i we͂e͂ do͂ba uwe neh; i do͂ba ke͂n o͂'tɔɔn dum do͂ sor waa kii e͂e͂, ke͂n o tɔɔn yɛɛ pya ne͂e͂ do͂ sor waa ina e͂e͂. Lo͂ o'we͂e͂ le bu pɔrɔ ala͂p, nyana ba lo͂o͂, su ke͂n pya a͂ le ́ée tɔɔn dum do͂ sah nɔ. Nɔ lenu o'be͂e͂ a͂a͂n bu lo͂ ke͂n am̀a sah kuma ́ée tɔma yɛɛ pya ne͂e͂ sah lu a͂a͂n ne͂e͂. O'tɔɔn dum abɔlo͂o͂, so lo͂ pya ne͂e͂ kɔ nee o'lo͂ we͂e͂ do͂'ma e͂e͂ wa͂a͂ nyaan ghe do͂o͂ am̀a seh, meh Bari a͂'yaa. O'do͂o͂ continue we͂e͂ kiisi loo ne we͂e͂